हमन बस उस में जाथि तो खड़ा होके जाथि अगर बेट थी। अगर महिला अउ बुजुर्ग खड़े होथी तो अदब से बात करथी। अउ महतारी ददा कह कर उमन ला सीट दे देथी। और हमन जवान ही खड़े हो कर सफऱ यात्रा कर सकत ही।